Alura për finì la giurnà ëntà bütese ël pigiama, stese sül divano e cun üna tizana bela cauda vardé ën film cun la famìa, tüti tranqui-i, tüti calm sül divano e pasé ün u due ure ënsema prima d'andé dörmi